Onre tekandu chichi bajuina iho tekaron chichi ye'e este katutu yenró, katuu yaka'a nenró chí onreña yaya yinguo inaru ho onré yee ñaña, iñatuu chitetu no'o onre ndeiko no'o xheró njunui xhenró oni bajuu na iho, ho yen nikanru xhichi chí atuu kidii tuu ho onré che ñaña iho ñaña xhetui xhetu chún oxhetu chivo xhete borrego xhetu lakachi ni'i lakachi yeján ñe'e, xheñaña xhetuu ndini nguina taka taka ñaña ndono ndatu nutu chichi, ho viluu ye'e atukidii viluu ye'e este yetuu yetuu choto xhetu ikonutu ñetuu vetaka veñaxhingu nda'a ndinitu ye'e ñetuu xhetuu comida ayinguu viluu ndono vindii junina viluu ñete ñetuver ña'a xhinguu, ye'e tuu comida yetu viluu nduchichi atuu ye'e tuduján anrí chichi ye'e viluu navee nrú ye'e nrú ho iho ndenare na'a ndio chichi ndejuina chí ñanituu viluu.